Le karazagna tanety ndraiky edy zegny arakaraka le commune na fokontany na le olo tompo le tanety mintsy le manindry ty le agnarany de ny reny rano ndraiky misy ny atao hoe anja-Anjanambo de misy Anjamalo koa aminay agny de le fary koa kara le tanety tary arakaraka ny fokontany le misy azy no manondro le angarana.